یو وخت د جادوګر یوه زده کوونکی په تصادفي ډول ځان په درخته بدل کی زده کوونکی غوښتل یو ساده جادو وکی، خو فورمول یی ورڅخه غلط سو او په درخته بدل سو کور یی ټول په ځنکل بدل سو استاد جادوګر چې راورسېدی ډېر خوابدی سو خو دا یی هیر وو چی څنکه خپل شاګرد بیرته جوړ کړی نورو شاګردانو یی د جادويي کتاب له لارې یوه زړه نسخه ېې پیدا کړه چی خپل شاګرد یی وژغوری